To nanka əmdan əbdiyu ma ap kabəro gaktu gaman ko gaktu gəmsən i patla yai ko kəm ɗava kabuɗəro gaktum əmdən? <hesitation> əmcho kalkala ai, ai har gaktu gaman i patla kwaya guktu tu ma awun na jlawi i dəndəndən. Na kaka da bariwun uktlen, awun na jlawi kəlapiya na har kaka dam lokachi, nbe awun na ɓara. Awun na ɓara, ko mətən ko bəran, amma dai agi duwon har na jluwu nen əmdən kwaya kabuduro ga makəchi ma achi da kati ma jlawarji, ko amai ko əmsəni, sai yaiko, sa səmpa ptan ankaləri. Achi kazan agari ɓi, achi ankaləri agari ɓi, ko atu gasaktaɓiu dama atu malawa ɓi dama atu atləɓa? Tala əmdo ya yaiko. Gaman atləɓa kwaya guktatu in əngwai kwaya ai kai nabe ai. Magənəji jawo ko əmdan gwawan jawo, magrarvənən jawona sai kazakchi a kura gaɗu klajluwara ɗavam. <hesitation> maduwan tala wurdi wurdi ya, yarow jlərəp jlərəpata tlanən go əpsa, əmchuno kallam, amma katuduro gauktu ganan a sunantuto ma atu vara dəngwan ən ən əgwan ɗe alən dava. Atu-atu ahanka vəranga ətkwatkara də ɗalma, atəye ɗaraiya, <hesitation> kazan agara kak jlaran, tiya gə kotutuna atu aŋ gumagi davaiya. Atəjana a lapiyata wun. amma Na atu da jlawuma atuansaka kwaya, gəkta gaman ənno kwaya gəkfi, kwan ai to ataka gamanahi aŋgata kwaya atu amakan əmsən bembe jadarə; əngwarina achi aiko aŋkabara <hesitation> achi akwatak dawainat kəra gaba ɗaya, wahalatkəra gaba ɗaya as mtkəri. Achi bəritu ƙalan, achi a kuzguzatu kəraton kan addinin, achi a baritu majlawan ɗavaiya. wato kori atu dukwi kulum yaye achi akutak dawainiyak baritu ganan na ma sai ata ajləmi i atatkara fera kwaya a ai achumsuno gəmsənəm. Gəmsən duwon dakwti, uktu gamanna a hanka jana ata də ɗan <hesitation> ko a jlərtitu, alhanka achi alhehu iyankalpəm, əmsa no gəmsənəm ai. So <hesitation> əmdən duwon har akwta gaman kwaya kukuma gamu akwtan əmsən kwaya sai achi aikok femdo. Fada patlanfa əmdan jlamuna bawai akchi da ne da jlawi jlawuk təyi kəman jlawan akchi jlawuna akchi abda kaka da barikchi uktlen, uktlen bachatək barkan, uktlen benbe <hesitation> afakchi ko metkək chi adukwe kuləm yaye akchi akwtak ɗawainiyat kəkchi gaba ɗaya kak maduwau. Uktlen benbe ji iɗan yaye əmdan əlhə ma uktlen wanena yadikwe kule. Amma har ga jlawi a kunək əmda duwon uktlen agayim, əmchuno koda yake baragan kaka, amma patlam dai əmdən akwita kwaya achi aikonm bewbe a kunau, kaka dabari chi uktlen ben ko akori, ko achi nabeti yaye akchi a makechi <hesitation> alkjanna aga kaka. Wato akchi ka yaɗatkəkchi ka bərbakwen, əmdənben uktlen anarəm. Abdechiyke kaka? achi əmta na sai uktleri ɗe amatəri. so <hesitation> əmdən duwon har ənchu dabu majlawan to sai achi aikon asunautak femdo. əmɗan nanu akofa, əmdən jlamu ənnom kwaya achi uktu aman ko gaman uktu əmsən bembe ankaləkchi ja kallam kwaya jlawakchi ajluwu kulum. əmcho bewbe miko kama kalkala.